Pos lo más emportanti sonin las botas. Ya pueis tenel un calçau que sea frescu i que sea güenu porque va a hazel calol i umidá peru al tiempu tien de protegel los pies. Güenu, i el hatu pos más te val que sea frescu i sueltu porque vas a resual. I mejol te llevas mistus o un mecheru pa hazel lumbri. No pol fríu sino que pa hosseal alos bichus i las bestias que puean avel paí.